o yiro o dem ba bia a ɲahan matete a da lui matete jo deso minbin ama bonu lowɛ ooo baro gepar gepar o ɲan matete o muɛin wahi ba ɲumɛza ɲan lo sɛhɛ sɛhɛ doso yami sɛhɛ sire deso min bin baro epɛrvier ee koi unn aigle ruayal hun ho daje matete epɛrvier ɲan mi bin baro sɛhɛ ba ɲan ɲahan ho wa matete bɛ ma wa po ba sɛro bian wure ho dimia unibin uni mi bin jua doso yami baro parese ho ɲan ni mibin ho ɲan ni mibin ma'o oo eskargo ba bia nɛ ba wa matete ɲan